لو كان جلازم عليا اني نبني مستمر في المريخ لو كان راني ندي معايا صاحبتي بش تونسني وندي معايا خدام باش يعاوني في البنيان وندي معايا أثنين عالم من علماء الفضاء ايش يوريني الحاله كيفاش تديها وندي معايا ماما وبابا باش يشوفوا الانجازات و مستعمره هذيك كيفش راح نبنيها ؟